Ca peca tiempu uy yaguiuscu ca ucutsamu tugay ca yute tushi uy te tsepa uy juyshucpa ney ca jabon pe cab este ya wa cumu yeíy ya cab utru tiempuam cab uy ucapatsucshucpa cab uy ucupatsucshucpa te puj u numjaysucpa ca ucutsamu tugay cay nuji chipa cab uy campania puj usucpa cab ca puj cab uy tucsucpa cab uy wuyshucpa uy yute uy chepa mas de wuju capu cumu te jabun utru mudu cab mas dee wuju pur que cab mas de tus cuwacpa te yute numpa ca ucutsamu tugay cab uy nitseakuy asucpa tudu ca yute casa uy yag yusucpa ca puj te tsucuma teb uy chihpa ca ucutsamu para tey yute para nitsecuy ajpa uy yag guiushucpa casa cab este jesucu ca ucutsamu tugay yeiy jay isuquiam yaam ca ca puj ya'guisuhucu para uy cheshucu uy yute capu tiempu llamu Tesa te tey uy mauyshucpapu cab ucutsamu tugay yaguiusuccu te yuji tsucpapu yaj cuj tsucpa cab uy yaguiushucpa tega te yuki jugay teb uy minashucpa te jabun puluu tesa minashucpa para uy nitsecuy para yute traste tsecuy ya te uy minjashucpam bute'ju teb uy mauyshucpa ya te caga min papu ca ca ucutsamu u llaguiusucu tesa yajcuj uy vetspa para que uy nitsecuy asucpa ca ucutsumu tugay pues cab wuju jesucu ca wuju nitshucpa y ya tuscuwacshucpa ca yute uy yactucshucpa ya cab tseeampu mas de tuscuwawaypa ca puj numpa cu ucutsumu tugay vas de min llute cuwacpa tey tu'us tepu is numpa y cab ella wa juya para yaguiusu tesa u yaguiushucpa Cab pujmu uy chesucpa cay llute ye iy ni juypa jabun para que um ching'u cab min juypa y para um traste tsewu cab ney min juypa cab ella min juyquetpa para nichecuy capu tiempu way juyshucu ca ucutsamu tugay para uy llute tsecuy cab ney casa uy metsucpa a cab uy yaguiusucpa llute tsecuy asucpa y cab uy yucpucsucpa cutshucpa cutshucpa para que cab yaguiushuquetpa juypi y wustucji uy yaguiushuquetpa casa cab uy yaguiusucpa uy jiute tsecuy ucutsamd tuga'is y ca wa yaguiusucpa cab uy nitsecuyajpa ca ucotsamu tugay yeit te puru min suypa tudu para que te min llute tsejasucpa para que uy tsejashucpa traste cab uy metsayshucpa para que uy cheshucpa yeit te traste tsecuy teb te axiun en liquidu capu tiempu way istputsucu ca deutsamu tugay tesa teb jay isuqui Yeit teb ni ispaam tuwan tun ispaam tesapu ya cumu tebyaut minasucpa capu nucsu capu tiempu cab jat istposuqui ella cab jay ispuqui tesa putugay cab cashucu ca ucutsamu tugay ye it te uneteway musaam casa putugay para que uy numu que cab yaguisu ca ucutsamu tugais ut nitsesucu ca pu ca ucutsamu tugay ut nijejuwu ca ucutsamu ca way musaam te ca tugay peru u tuda via un isu que casa ca puj para uy nitsecut y pus para uy chincuy cab uy metspa cab shi juypa para uy chincuy ashucpa pe ca llute cab ut metsashucpa cab uy yaguiushucpa te iy ni que wa yaguiushucutuu cab u metsaypa cab um numjaypa que yub ucupatsoca ca ucutsamu tugay ca pecaa m um numpa cab uy yaguiushucpa peru cumu yeg yamaam yagui jay chiii cuenta si cab valeshucpa u wat valeshucpa yupu asta yupu tiempu peru cab ca ucutsamu yaguiusu capu camu jabun